La'ko kite supuwiyayen to winean tokawase sikite pakusan ikite musti ma'miko mao'uman womon tinggi tumo'su'apa to'one ore'pu malayu hu te'e toku malase kejujuran mowiya wo'onde apa'to one pakusale tokaumpaken kitesene tiara to'wo sukare kenan kite tando ore'kite mowia onde apato'one talos le kapandungan niyuwo'tu kawasa wo to'pu yaen kite tia'rane ne'to wimonturo tokumangase makirayo mekentera silirik na'manyirik ta'tohaito rilik lirik ku talos serakel egele kaunane mekentiara siwale nomangenrite susumpurwane wale ku egele kaosloben moi heren ole'nam ya wawi Nam miya'manuk nam miya'sapi meken wi ronkatou nau majeris sato'e gele te'i te'e tera kakayanen to kawasa wutu'eren wi' kalalumban ni'to ondei apaleni ore'to ondei tousmbanua ondei kite pakosan sep kite mowia sumbanua katatonan teng kite ikou isei- ya'ise kumu'isei jadi tiara ne' kite majadi ore'menyerita totalose marange tukumase tiara tumu apa to'one tengku si'ne tengku koahai kejujuran ara'suwane ore'kite mowuya tongonto tosuratan kite mowiya tuuok apa to'one makoto kite rakel toondey kakayanen nintanak kita kakayanen sing apa singkatuang kite wupuyaeng kite Talos le kanya su'apa wu sua'pa kite o'ne